Saŋa n daa boi ti kɔmbipɔɔlegɔ yeti bama yeti ba kiŋɛ la sore ta dikɛ puti'ira bo taaba gee de'em de'em de'em gee yiregɛ. Ba yuum ta lagesɛ la ligeri, loe zɛsɛka ti ba yeti ba kiŋɛ la. Di daarɛ paɛ ya ti ba lagesɛ, zom loore la. Ba kiŋɛ ta paɛ, ti la de la goo puan ti ba yeti ba baŋɛ dunsi'a n boi goo la puan, nyaa ɛɛra goo la puan kaara bisera. Ba ta nyɛ la wɔbegɔ n kɔ'ɔm ana ba niŋan nyɔi ti ba zɔta. Ba zɔ la, ba tue sore, sɛba zɔ kiŋɛ zuɔ, gɔbega ti ba pugum ka mina ba pugum bɔna zi'an, ti ba daa ta zɛa zɛa ta nyɛ la goo dusi la kɔ'ɔm pɔsɛ kɔ'ɔm ɔbera ba. Ba ni kɔ'ɔm ta ta bisɛ ti goo-dunkana de la dunsɛka n oberi nɛreba, ni kɔ'ɔm ta pɔsɛ ɔbera ba, kɔ'ɔm sa'am ba za'a vom basɛ.